واحد النهار ضاعت واحد العائلة ديال الطيور المهاجرة من اوروبا لافريقيا ملي كيكون جاك الجو سخون كيمشيو من المناطق الباردة للمناطق الساخنة في افريقيا ومن حظ ديالي شت الطيور هاذي دازت قدام الدار وحطت فوق الدار المهم داك الساعة بديت كتبع هاد الشي هذا واكتشفت في الاخبار انه كيقولو بان هذا الى هذه العائلة ديال الطيور النادرة وبانه راه اللي يساعدنا اننا نوجدها ونجبرها ونرجعها للمكان ديالها راه غادي يكون عندو واحد مكافأة كبيرة وبالفعل مشيت كنقلب جبرت واحد النمرة ديال التيليفون تما ديال واحد الجمعية ديال هاذ الطيور وهي جمعية دولية واتصلت بهم وقلتلهم بشنو هي البلاصة لي فيها وعطيتهم لوكاليزاسيون كنشوف ومن بعد دوز واحد واحد اليومين حتى كنشوف واحد البعثة ديال الاخصائيين وداكشي وتواصلوا معي بالتليفون وجيت عندهم وتغداو معايا في الدار وصافي وحاولو ما امكن كيفاش يشوفو شي حل باش يرجعو داك الطيور النادرة للمكان ديالها وهنا كتسالا القصة